Siku yo ngilelolya yee mungu amengilolya lee ni siku ngitavetre ngangndo choose akasha mndu akaninggia besa. besa amabayo ngisangitisha vee ishi kama ngeve ikolya hatu nindungule amabye lee mungu amenglolya